Ën Messico a s'parla spagnöl, a mangiu d'coze tantu picante, a mi a m'pias pa la roba picanta e vau pa mangé ënt i risturant mesican e a ie ità dë pupulasiun vieie e ëmpurtante e d'autre coze cunosu pa